Indonesia pe arete má omboetevaereta jaeko jokuae Ramadañl. elhlei Alhaada jarevi eli alefir jokuako <hesitation> supeguareta omomarca mopeti <hesitation> iyapi del ramadam kaeramiñovi tukun jeivae omboetereta esakuareta jaeko mopeti <hesitation> imbaekuavae jrtayae jaereta ipuerevioipuru reta jaereta jaeramioke oporopoano jarevi oiporureta magia negra jaeramiñovo ipuere oporoyuca kua omboeteretavi porqué guinoireta ipuerevaera iyivi ani iru oporoyuca kua omboeterea poo jaeramiñoviko jaereta tanta iyarakua omeyee iru vaereta pe anivaera okañi jendareta jare mbae oyapovaereta omboi imisireta omboetevaeravi kua oyaporetako aniara iñakañi imisireta tureta jei supe vaegui